<noise> ayam-ayam itu kalo bisa kanal dia pe tuang tu itu tergantung tergantung bagimana dia pe tuang palihara pe dia yang kita-yang kita tahu tu barang tong pernah piara ayam jadi-jadi kita tahu ayam tu kalu misalkan dia kanal dia pe tuang ni itu kaya <noise> tong kase makang pe dia kong tong pangge misalkan kaya tong pangge pe dia dia kamari makang dia kamari makang itu kaya tong kase makan deng tong jaga bicara pe dia bilang kalu misalkan ngana abis makang <hesitation> jang bajalang jao jao deng kalo macam dia abis makang kaya pagi ka siang bagitu kong abis sore mo menjelang maghrib bagitu tong lia macam kalo dia bolom pulang itu tong kaya jaga bajalang cari bajalang cari kong macam kalo tong tara dapa pe dia tong bale tong bale ulang kamari. Dia so ada di dia pe tampa jadi dia tu kaya so tau dia pe tampa bagitu jadi kaya setiap sore <noise> kong tong pi cari laengkali tu tong jaga dapa laengkali lagi tong jaga tara dapa tapi kalo macam pas tong bale di rumah itu dia so ada di dia pe tampa memang tapi itu langsung kaya <noise> itu langsung tong kaya pangge dia makang ulang bagitu kaya makang sore ka makang maghrib bagitu. <noise>